דורך דעם וואס די וועלגער האלץ איז רינדעכיג קען דאס ווערן געראולט אהין און צוריק, ווען מען לייגט דערין א גרויס שטיקל טייג דריקט עס אים אראפ און עס מאכט אים פלאך און אויסגעצויגען.